Gne fomba fikarakara ny sôsy curry koa zagny <hesitation> magnano sôsy zashy ka tapatapahagnao tamatesy miara dongolo dongolo da asiagnao curry kidikidy izy, mazabozabo zay gn'anine curry igny, rehefa izy amizay misy an'igny da a- arokaromignao izy, rehefa izy amizay mitambatra igny da mazabozabo ny an'igny lokony igny raha nandrahoignao igny zagny de igny maha sôsy curry anazy zashy izy mazabozabo izagny.